<hesitation> dandeyo xa'á xió xa'a kano xa xa kana nguena, <hesitation> nruxhitun xhin arroz, nruxhi on xhin arroz xun xun xan nguichiona komo nde kuexhi ndé xhinta xanoxin ndiná, xoni ni taña xa'á ha kana xukun ndeyo no'ó, iin kingui ni xa kuño kuexhi texun nrichi xhono koó ñadexhini kana inka deyu na kanó na nadii ni keno ñade, yani kutu nó yanii ni xutunó yani xhikano ni kuano natexun kuenni nruchi kuenixi arroz kueni moli kueni xun kueni moli nrochi xunxo ni xana.